A ga dye mi lo zhi enyize hni bo khikhiri ezhi mi ga lo yna mi ga lo kni ndye ayi wo ekni riri a ga yi wo de nasara gba jeruselem yna mi ga lo w obo dna mi wye, ko miga bwa za ndye wo gas nu mi zogo yna mi chi ye ma chnilo bena, ekni riri ndye hi wo ye bandye wo nyi amishiza tugo da ba yin, bandye amisheza gnari ya nyna, abo khikhiri ndye mi ba tswashe pa yna sa ba dye han ye, agna ba hna ye akni riri, akni riri kuma mi dye miyi yesua vi ba mi lo mi la bondye ma ba e tswashe pa yna dye wye de mi dye wye ke mi wyegu a da kpma mwnawna pe lo. Kuma mi ga lo, mi ga lo ba mi ye mi lo snu eba hna lo yna mi ye mi lo kpmi abo, mi lo dye a bo wye. Mi lo dye abo ndye ba da zna eba hna lo yna wye, bandye he tswanshe gondayo yi bi nuwna dye bandye gondagoyi bi nuwna dye bandye znu wo do, lo gna, nuwna ndye a fu wo riri sa nyi yna ke ma lo gnugnu, gnugnu ndye musa snu, wo go kpe tu gnawo. wo go e tswashe ba keptu gnuwo lo yna malo ma dye wye, migalo kuma, miga la zhi hna ndye mi sa kni riri ko amishe za, eppyi knuti mi ye malo mi ga lo a beo ndye ba dazna kam yna fi tswashe gondayo pa yna mi la dye ke ma tubwa, a nuwna ndye ba yi wo yna tutu nuwna ndye a ba fu yesy yna, nitu mi sni, ke wo jni mi, a gnama de ge abo mi nayi lo nu. Ndye nyi, mi ga lo ba ha nini, mi dye yekpe ga da mwna dyegodyego dna tswashe beta knuti mi la dye a kni ndye ɓa ba sni ba wu juju de akni riri dye yna mi la ba dye wye bandye ba chne gnada, gna ba do lo yna mi la dye, domin tswashe pa a da giyi dye akni do zhi yon dye ba shni ba dyegodyego gna akni dye ba yolo gbo-gbo-gbo dye ba yi ba shiri yna mi ye mi la ba dye du, shni dye tu sala dye a sheri hna ba do zhi yna, mi la dye shnadye ba zna bo fe e bakni yna mi la dyewye du. A kni hana mi wo a gnadye bidugo dye yi cha-cha, mi ye mi la dye kuma mi galo, gbmari mi ga lo snu duwa, fe mi do ga yna mi ga tu dawa sandye duwa sag a yo se yna domin dowu snub a yin. Nu galo sa kni gi tswashe eba hna lo, mi ga lo mi ga lo kpmi ɓo ndye a dna tswashe ɓo beta yna ina gani ndye mi ga lo zhi hna a bendye mi ga kpmi ba hna.